संसारमे खेलते बहुत हैं मने मोर् जानल कुछ खेलके नाम यी हैं फुटबल, भलिबल, ब्याडमिन्टन्, कब्बडी, क्रिकेट, बक्सिंग, बास्केटबल, गल्फ, टेनिस, स्केटिंग, कराते, दौड, चेस, क्यारमबोर्ड, लुडो, गोट्टी, डोरी, हक्की, आदि हैं।